أحب أتناول العشاء مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأني أريد أتعلم منه مباشرة وأفهم أكثر عن تعاليمه. أفهم شلون كان يتعامل مع الكفار، وأقدر أطبق هذا الكلا- هذا الكلام في الوقت الحاضر مالت-.